<hesitation> yá kú ché che oservando ján hé ñajan iin luxhí, dikonró té anaya ndián ndoté, kuanxí kuanxi té hi'ó hé xeviluxi <hesitation> hu- hun coloxhí koo tajá ni'a dekundó ti'i xe regañar nroté ihá se dikixhí tevaxhí tá ho abajo chí diki ihan ingaxi dikoxhí iin vilikoxhí tainkaxhí ñakú.